جہاز اک ستھر وِنگ والا جہاز ہے، جو جیٹ انجن، پروپیلر <hesitation> یا راکٹ انجن توں زور نال اگے ودھایا جاندا ہے۔ ہوائی جہاز کئی طرح آں دے آکار <hesitation> اتے وِنگ سرنجنامہ والے ہوندے ہن۔ ہوائی جہاز نے ورتوں دے مشیل سپیکٹرم وچ منورنجن، سامان اتے لوکاں دی آوازائی، فوج اتے کھوج شامل ہن، دنیا بھر وچ وپارک ہوابازی، ہوائی جہازاں دے سالانہ چار ارب توں ودھ یاتریاں نوں ٹرانسپورٹ کر دیاں ہن۔ اتے سالانہ دو سو ارب ٹن-کلومیٹر توں ودھ مال دے ٹرانسپورٹ کر دیاں ہن۔ جو کہ دنیا دے مال ٹرانسپورٹ دا اک <hesitation> پرسینٹ توں وی گھٹ ہے۔ زیادہ تر ہوائی جہاز نوں جہاز وچ سوار اک پائلٹ دوارہ اڈایا جاندا ہے، پر کچھ نوں ریموٹ کنٹرول۔